Víkings Heiðars Ólafssonar hefst hér í Hörpu á morgun og stendur yfir helgina þetta er í sjöunda sinn sem hátíðin er haldin og er hún sú stærsta og metnaðarfyllsta til þessa

mikið rétt það stendur til að halda mikla veislu alla helgina í Eldborg tvisvar á fimmtudag og sunnudag og

í norðurljósum á föstudag og laugardag og hingað eru komnir tíu útlenskir

listamenn sem ætla tæta og trylla hér í Hörpu með mér úr ólíkum áttum en eiga

sameiginlegt að vera alveg í fremstu röð opnir og skemmtilegir listamenn ofan á það ofan á alla færnina bara leikvöllur hugmyndanna

spila í næstum öllum verkunum ég geng svolítið fram af mér svo fæ ég listamenn sem ég er vinna mikið með úti í heimi einhver persónuleg tenging spenna þá býð ég fólki og það er ótrúlegt hvað er hægt að fá að stórkostlegum listamönnum hingað á þessum árstíma

tengingar þær skipta greinilega miklu máli öllu máli þú þarft að vera svakalega góður tónlistarmaður en svo er þetta svo

mánudegi og svo erum við alveg til miðnættis frá

tíma til að vera of mikill þótt þetta séu stórstjörnur

allir að skilja það eftir heima svo kemur einhver brjáluð orka og

er allt á ystu nöf

þessi hátíð er mín afsökun fyrir að fá að vera heima yfir sumarsólstöður sumarsólstöður það eru engu líkt það er mikill munur að spila núna

október eða nóvember það kemur einhver orka ég er stoltur af því að geta sýnt þeim þetta hús og boðið

í heimi nú um mundir

það er ótrúlega gaman að fá að

með honum Brahms söngva í Eldborg svo hann finni hljómburðinn þar og

lítil og stór á sama tíma hún er

stór í hugsun leyfi ég mér að segja en hún er lítil því þetta eru bara tíu tónlistarmenn og við erum að gefa allt okkar á föstudaginn erum við með tónleika sem heita skrifast á Mark

í ár og eitt fremsta tónskáld Bretlands af minni kynslóð er kominn hingað

þú ert að fylgja eftir velheppnaðri Bach plötu spilar um allan heim nýbakaður faðir

þetta allt gengið upp við komumst að því í Hörpu hvort

þessi hátíð er alltaf á ystu nöf og það er það sem er svo ógeðslega skemmtilegt við hana hún er alveg klikkuð en ég aflýsti því ég ætlaði að gera eftir hana

ég þurfi smá pásu eftir hana en þetta gengur allt einhvern veginn og það er fullt af fólki sem